Oire vearovira rutu aueiava siposipo paa osia tauive vo tuariri. Vo osia toupai. Siposipoa kakaeto touparevere vo avata uva siposi popai vere rerapa auro vao osia siposipo paivere osio kakae to ie ouvupauvere, uva vearo va ourivere riakova. Siposipo paro vere reito vo avata, roira iraparoepa vo avata kepa, ira vokapareveira vo avata nituia, oavu ia vuriuvere ra vi upoivere evo ia ira pairara vi upoi vere uvare voeanitu uposivere uvare awea eva osia vearovina oiraro vere oirato eva, vitavitavi paivere siposipo paoro oisio. Kakaeto aue tokoropa vireopavoi, vi vateivere, vi tovopieoro vearovira. eiraia riako va vosa reouvuia avapauvere reouvupauvere arivosia. Kaureopauvere ra vui vaia kareuvere. Kaekaeto eva iava uvare veasio rouvupaoepoo eva uva oisio ra totopavio. siposipoana osia uvupa osia siposipo paive. Oire vosa evoa toupaivere ra oisio purave kakaeto aue situe pparivere oisi vearova eira eva. Oira ouri ravi tavivere vosia reo uvupauvi vosia reosia orareupara ragai tavipaivere oisio kukaeto ioire oira oia vearova oarava ragai tavitavi paivere oisio reouvu uvuiaro ora eakere vi osia vosiposipo roia avapauvere oo vuruva ourivere nakova, eira iria vearopievira vitoki pavere vosi a eina ourivere ra vearopievira vi tokipaeve vi tavi peisivi vaivaisipaevere, ari tarai paeopao oisisia ra ro rovina toupare vo era oirato eva oia vosiavearova ourivere ra oira vavaeovoia tourivere viapana peisi, eira vitaripaevere oaiava reouvuia oisioa, veavo va ouavo riokova oia ratavi pavera vovutaia ora vaoia siposipoa ovoiaro evavaiva oaia uvui para eva. Eva ia toupari reoavu. Ovoi aroa eva siposipoa viapaso oaiei ari ovoi aroa ita evaioa.